I dizu che prima coza a deu ëmparé a andé ën bici cun chëlla sensa pedai, cuindi a ëmpara a pìé l'ecuilibrio s'la bici e pusand cun i pe, pöi apres i dun la bici cun i pedai e i bütu le rutele, parei anche së a së zbilancia a tumba pa, pöi ël passo successivo al e gavé le rutele e tenilu